Yä'ki kumkutä de rayonh, yä'ki tzyäjkyajpa sä'nhajku, mas mas este mas sä'nhajku mas mäjapä es fiesta de agosto del del señor san bartolo, jenä tzyäjkyajpa sä'nhajku, tzyäjkyajpa misa, tzyäjkyajpa mi ejtzyaje danza danza de danza de de etzku jete tzyäjkyjpa, minyä wanyajpa musico, hay vece tzyajkyajpa baile, de denu nyitzäj cuando muy nyi'tzäjkyajpa, este nyombratzäjkyajpa junta, cooperatzäkpa ampät yä'ki ja'ku tzyäjkyaj sä'nhajku, hay vece syajyajpa tamali, syajyajpa galleta, syajyajpa estee ujku waye titya'p, y hasta hasta que yajpa je sä'nhajku, sä'nhajku este nyitzäkpa veinti uno'ojmä hasta yajpa veinti seis'ojmä, jenä terminatzäkpa sä'nhajku hasta jenyajka'p, bueno yä'ki yäki tzyäjkyajpa niñu diojsis syä'nhajku tzyäjkayajpa con un rezo. Tejenä este terminatzäkpa rezo täk komi'i tyo'nhtzi'pa usyäk este alc trago ja'ku tyo'nyaju, tejenä wa'nahäyajpa ja'ku rezadorta'p, tejenä terminatzäkpa jenä, tejenä nyi'tzäkpa etzku'i, koejtzyajpa ampänta'p, minyajpapä este mipä visitatzäjkoyaje nämi ejtyzaje, despues de etzku yajpa sä'nhajku, tejenä este sunpapä to'nhä to'nhtzä'pya, to'nhanhäyjapa hasta que jamkätäjkyajpa ja'ku to'nhyaju je sä'nhojmä, este yäti ene yäti yä poya nä nä kätäjkupä noviembre, tejenä nä manh mini este eneru, näkä manh kätäki diciembre, nä manh mini kä eneru, eneru'ojmä tzyäjkyajpa fies sä'nhajku je de y señor de esquipula, jenä yojyajpa musico, yojyajpa est, jenä tzyäjkyajpa misa, manhpapä misa iglesia'ojmä jenä ijtyajpa, avece pujtyajpa jenä, jenä tzaji'nhojmä tzyäjkyajpa baile, je to'nhyajpa, ejtzyajpa, titya'majyajpa, minyajpa de est.